जुश इभी हरिपुर आमारे चेतरो दो आओ। विकासनगर, कालसी, देऊ, झुटाया, सेरी, निचिया, धॉईरा, और लेल्टिके सेमोगी, देऊ, डांडा और पियाओनी हो।